Ñanaroo reta ndie, tomate, palta, chure, ipi <hesitation> ipuere yau sariki ndie, soo, yande yayue rupi, kavara kaeta, kusi kaeta jokuareta ndie ipuereko kuae tembiu reta yau.